<hesitation> A' ch'iich' kumentikoo' u- u- unukul tu'ux uyantal upaal <hesitation> etel tulakal <hesitation> etel ule' che' u mo'nok b'ek'ech che' ti uk'ab' che'il la'ayti'oo' kuchuyikoo' jetma'lo' men te'lo' uka'aj utz'aj u- uje' tu'ux uka'aj u- usijil u a' mo'nok, mo'nok ch'iich'oo', a'lo' ma' tulakal a' ch'iich' kumentik uk'uk te'lo', yan yan ulaak' ch'iich' kumentik u- u- uk'el ti u ti chi' ti u polok che'il kumentik jol te'lo' kume ku- kujok'sik tulakal b'a'ax a che' tu' te'lo' kume kum- kub'eloo' ti'ij la'ayti'oo' ti u ti ujol che' te'lo' kutz'ajoo' u- uje' tu'ux uka'aj uyantal u u mo'nok ch'ii